Tishni yuvishdan oldin og'izni bir marta chayib tashlab, <noise> keyin esa tish cho'tkasiga, tish pastasidan surtib tishning avvalo ustki qismini, keyin ichki qismlarni yaxshilab cho'tkalash kerak va oxirida suv bilan tishni yaxshilab chayib tashlagan holda tozalash kerak.